في نهار من النهارات كانت كاينه شجرا تنجم تحكي مع الناس ليقربو منها، في البدايه محدش صدق أما جا واحد إسمو سامي كان يحب يمشي للغابه كل يوم، قرر يقعد قدام الشجرا ويسقي ليها فجأت بدات الشجرا تحكيلو حكايات قديمه على الزمن القديم و على شجر لكانت عايشه قبلها، سامي كان مدهوش و كل يوم يرجع يسمع أكثر لكن لما قرر يحكي للناس شجرا طلبت منو باش يخلي السر بينهم.